<hesitation> Vata fampangatsiahna figidera, vata fampangatsiahana io zany, materiel elektro menager izy matetiky ampiasain'ologno, amin'ny amy matetiky hoy zah maro be tany tany ampiasaina azy fa andakozia ny raha ilana izy hitehirizana raha reky, mbô hoe izy hita magn- hita magn'ito igny izy igny ziska mba ho elaela akagny de zay zany matetiky ataony ma raha matetiky ampiasainy aminazy, hoe matetiky hena igny amy <hesitation> konzeleny hena igny mbô tsy haratra.